Shirinlik turlariga keladigan bo'lsak, demak keyk, ya'ni shirin keyklar, <hesitation> shokoladli keyk, vanillali keyk, biskvitlar, va pirojniylar <hesitation> mevali, shokoladli, napoleon, ko'p qavatli, shirinlik, qand qurs, marmelad. Meva yoki sabzavotlardan tayyorlanadi: subkat, shokolad, qora shokolad, sutli shokolad, marmelad, do'ndirma, yog'li shirinliklar, <hesitation> go'sht shirinliklar, fruit keyk, sushi shirinliklar, baliq, <hesitation> pishiriqlar, pechenya <hesitation> sirip, <hesitation> shirinlik souslari, sirop, vanilla sousi, <hesitation> tashqi mevalar, fruktis, krem va birfayit. Yozgi shirinliklar: muzqaymoq.